Leeso du leleede waɗi ɗum. Kañun du non heewiri nooneeji. Leesooji mawɗi ana ngoodi, pamari ana ngoodi, juuɗɗi ana ngoodi, daɓɓi. Haya, ɗun nii neɗɗo waawi hokkude hakkille mun <hesitation> banngal leeso. <noise>